<hesitation> مفضلي هو القهوة العربية. طريقة تحضيرها كالتالي. اول شيء تحمص البن تطحنه الناعم. بعدين تغلي الموية مع الهيل والزعفران إذا تحب. لما تكون الموية حامية تضيفي البني المطحون وتخليه يغلي شوي. بعدين تتركه يهدا واخيرا تصفي القهوة في فنجان وتقدمها مع التمر او اي مكملات تحبها